Në Itali, estimohet se ka rreth cinquecentocinquanta lloje zogjsh. Kjo shifër përfshin si zogj migratorë ashtu edhe ata vendas. Habitatet e ndryshme të vendit, si malet, liqenet dhe bregdeti, ofrojnë strehim për një larmi të madhe specish.